أنا بفضل تكون عندي مكتبا الموجود فيها ت- الكتب الكل اللي مكتوبا, على إني يكون عندي معرض ثم معناها فن بكل خاطر, بالنسبا لي الكتب سي كنز عظيم, كنز كنز, ريت كيشتاق لكتاب, سيكا باش تدخل في عمق العقل متاع الكاتب اللي قاعد يكتب, باش <hesitation> لازمك تلوش عالسيميولوجي متاعه, فاش قعد يحكي, فاش قاعد يخرف, معناهاالسيد هذا, لذلك بالنسبا لي الكتاب أهم برشا.